ஒரு ஸ்க்ரூடிரைவர் என்பது திருகுகளை இறுக்க அல்லது. தளர்த்த பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். பல்வேறு வகையான ஸ்க்ரூடிரைவர்கள் குறிப்பிட்ட. ஸ்க்ரூ ஹெட் வடிவங்களுக்கு பொருந்தும் வகையில். வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன இது பல்வேறு திருகுகளை. சரியான முறையில் செருகவும் திருப்பவும் அனுமதிக்கிறது.